Misy motera io aspiratera de misy an'igny tube lavalava igny, de amin'io motera io zany misy rivotry mafy be misintony en'io loto io, avy ame lohany iry tube iry de avy eo igny loto igny mivadika ao ame reservoir ao amizay.